Karazagna raha magnitra ampiasaiko rehefa zaho mahandro a de misy karazany valo: ohatra hoe sakarivo, tongolo be, tongolo raviny, tontolo gasy kotomila a, persil a, zay.